ଭାସା ଏବଂ ଚିଂତା ଧାରା ମତ୍ଥରୀ କୀ <hesitation> ସଂପର୍କା। ଅଚ୍ଛୀ ଭାସା ଅମେ କୀ ପରୀ ଚିଂତା କରେଛୂ ଅମେ କୀ ପରୀ ଜଗତା। କୁଛ ବୋଜୋଜୋ ଏବଂ ଯହା କୁଛ ବ୍ଯୋକ୍ତ କରୀ ବାରେ ମୁଖ୍ଯମ ହୁଣକା। ଭାସା ଅମେ ଧାରାନା ଏବଂ ବିଚାର କୁଛ ଗଟନ କରୀ ବାରେ ଭାସା। ଅମେ ଚିଂତା ଧାରା ଯହା କୁଛ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ରହା ହୂଁ।